<hesitation> Raha aminahy manôkagna alôha aleoleo dite satria ny antony za raha vao homan-kafe io matetiky tratran'ny angan-dôha dia raha vao homagna dite ndreky zaho somary <hesitation> normaly ihany, tsy dia misy fiantraikany loatra amin'ny vatako zay zay le mahatonga za misafidy hoe aleo dite.